Limenya linyalakwenya unyole shindu, na shindu shenyesho uvule khushinyola tawe naanavuli khushinyola, ukhukalaga uvole shijira mburi kushinyola, umolome vutamanu anoo uimbize makhura urolee yaga awa nyasaye akholele ta, nyasaye alinishivane, navula khuriwa nundina tawe mugamba arakuwe na naavuli khukwa nundina tawe mugamba gundigoalakhuwa, nyasaye nwizimbarasi, nyasaye ni mundu wa vandu vosi, nakhakhuere iwe nundi tawe, alaahaundi nundi magamba.